அவருடையது தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. மருத்துவ ஆலோசனை அல்லது நோயறிதலுக்கு, ஒரு நிபுணரை அணுகவும். உடல் செயல்பாடுகளுக்கு உங்கள் உடலைத் தயார்படுத்துவதற்கும், காயத்தின் அபாயத்தைக் குறைப்பதற்கும், செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் எந்தவொரு. உடற்பயிற்சிக்கும் முன் சரியான வெப்பமயமாதல் மிக முக்கியமானது. இங்கே ஒரு பொதுவான வழிகாட்டுதல்: